نفضل الهدايا على خاطر <hesitation> تكون شخصيه أكثر تعبر عن شي من لي يهديني هكه، <hesitation> والفلوس حاجه <hesitation> عمليه أما الهدايا عندها طابع خاص بيها، تخليك تحس بذكريات <hesitation> تقعد مع الوقت، تخليك تحس بهذاكا الشخص <hesitation> هك- وتهز عليه انطباع كيما خلالك الهديه هذيكا.